Raní nah, maru rumbeën ni nah galndah, galdnaldh, <hesitation> chi ríab nyisye, chi nu bî, chi rac' zaní gyiehbî, chi ríab giëi, chi <hesitation> chi rchateza gaxliú, chi rdeit'zanu galdáteza.